Yes some animal that I know really active in the night la dog in ley day you will find dog sleeping but in the night a will wake up sometime it serve as security for their owner houses or even bat during the plum season you will find bat all in the night crying in the plum tree picking plum and carrying it to where it don't have house.